<hesitation> Ny sakafo heverina fa mampatsara fahitana zao an, Karôty le izy atao lasary iny an, de na izy atao sy masamasaka sara rehefa andraoina, de kôkô akeo koa fanadiovana maso atao karaha hoe solona kolira, atao iray sotrokely anaty maso de iny efa manadio masonao.